Min kam, ndiyam darii ɗam, ngam ndiyam darii ɗam, ndiyam wonta ɗon, boɗɗam, jaram wonta ɗon, boɗɗam, kaandu ɗam koo moye yara, ngiɗɗo tuuɓa ɗonka, ngiɗɗo yara haara, ngiɗɗo y yara, njaram, gam jamu mum. Ndiyan ndari ɗam ɓuri.